O'z avtomobilimni boshqarishni yaxshi ko'raman va afzal ko'raman chunki bu vaqtimni tejaydi <hesitation> xarqanday joyga tezroq va osonroq borishim mumkin hechqanday <hesitation> avtobuslarni kutmasdan o'zim ketishim mumkin.